Jäneseq pruukvaq uma suuri kõrvu tuujaos, et <hesitation> häste <hesitation> õrnõ helle kullõldaq. Na saavaq peris kavvõst kullõldaq ja tundva niimodu esiki häste väikese oho ärq.